Nà kàt met mpòkini, ko nga kàt shitcɨn ce ko ye ɗel kò ɗa. Ko nga yàl nga met. Shitcɨn ɗa, shangshɨk ngan sosey kɨnɨ, mpì ye ner kɨ mwen kɨɓut ɗɨ, ɓe ngà cam kàt kɨ shɨkrìt ce ko ɗa ka. Go ce kòmeye nyɨ pò tong kaduna ɗò nè tumi, ɓe dok mù tong kɨ shàk lok nkaduna. Ɓe tùm ɓè tùm ka ngan, ɓè lɨ kɨ ngan tè, gyi pò ròt kɨnɨ tè nga yɨt shitcɨn nga po cɨn kɨnɨ nyɨ ko nga met ko ce ɗɨ. Mpì ye gyɨ ni teni ngani, ɓe ngan ɓà cɨn shitcɨn ɗa ɓul ɗel ko ne nga po cɨn kɨni nyɨ. Mpì ɗa ɗak-a ɓe lokaci ɗa ɓe shɨkshang mùn sosey, ko nyi gyi yiar kɨ shitcɨn ɗa ngan, ko nga ndà cɨn, nga met ko mwa dɨm mwa gan ngan abuja, nɗin kɨ ɗa ɓe mwa ɗap ngan shitcɨn ɗa. Shɨkshang ngan sosey. Bi ye le ko nga pò lɨ kɨnɨ cɨncɨni teni nga kat shɨk shang, ɓe nɗin kɨ kèn mwen, Pi ye nga mwen, ɓe nga cɨn mwa ɓe tong fana lòkacɨ nyɨ, har kà jà rù lokaci ngan gyi nyɨ ɓe nga seyɨl nen dung-dung, kɨ tap ko ye tap ngan har ka njà rù pus <noise> nyi. Neni nyi ɗo ngò pɨn bi ya pò ròt kɨni ngha. A nang ɓe kɨ pɨ gha. Mpì ɗa ɗak-a, ɓe lokàci ye nga jɨ kà njà ka shitcɨn ɗa, ka pò cɨn kɨni, ɓe nga seyɨl nen sosey kɨ bi ye nga cɨnɨ. Rit kɨni, <hesitation> ɓe nga seyil ngò kòmè pɨn shitcɨn ɗa ngan. Ko kulum ɓe ngan ner kɨ tùnani kɨnɨ. Bi ye pɨn shɨkshang ngan sosey ner kɨ tòng fana kɨɓut, ka pi ye nga put, kwà kun ɗo ɗa. <noise>